Ne tsɨ nekakuyeikátɨ nemu... nekakuyeikátɨ neputaweeríxɨ, xeikɨ́a xaweeri 'iyá wixárika xaweeríeya nepɨ'eniwákai, nie mepɨtewanɨnɨawákai 'ukári, 'exi manakáwe temetakaxeiya hipátɨ 'anuyɨneme meputikwikákai kwikari, ya katixaɨ waníu 'exi mayu'aitekɨa 'anuyɨneme kwikari puyukwikákai 'aana.

Nemaama waníu punawarie 'ɨimariyari kauka ta teewa mieme, teewa kiekame neyurienékai mɨɨkɨ, kiena tepanukɨ 'aana nepaapa kie waaníu, teewa pai tɨ, 'aana ne maatɨari nepanutiya kawayatsie xeeníu.

Taame takie paɨ ti'ánenetɨ pɨkarexuawe paɨ 'i, 'eena teiwarixi paɨ nepɨtiwa'eniwa hipame waaníu kename ka'aixɨ, ne tsɨ nemɨwa... wahamatɨa nemɨtixaxatá paɨ meputiyuane, kename waníu kati'aixɨ. Ne paɨ ti'áneneme nepɨkareukamana pues, nehetsíe. 'Aana pai tɨ nemɨtiutaxatɨ́arie, maatɨari pai tɨ nemɨnuatsie, kename mɨɨkɨ kati'aixɨ. Mɨɨkɨ ne waɨká nepɨkatimate ke tɨtɨ memɨte... ke tɨtɨ memɨyuyuríe pues.

Ne 'aatsí nepɨkati'eriwa, maatɨari pai tɨ nemaama pɨnetiutaxatɨa, nekuurí mutiwikitɨarietsíe, kename waaníu hipátɨ me'ɨɨtetsatɨkaitɨ meu'uuwa waníu, yukuuritɨme tɨtɨ waníu kename 'uti'ɨɨtetsatɨarieni pɨnetiutahɨawíxɨ, 'aana tɨtɨ paɨ nepɨti'eriwa, xɨari yunaitɨ mepɨkapitɨárie xeíme mamayatsíe mawiwíereni, xɨka 'ukátɨni pues, ya tɨni 'ukí, tsiere xɨari mepɨkapitɨárie hipátɨ, 'ɨyaya xɨari pɨka'ipitɨa, ne paɨ nepɨti'eriwa.

"Maatɨari tsɨ Taatei Kie nemayekatei escuela, 'aana rikɨ hipátɨ kuukuri meneutíkwa'akai, tanaitɨ tepɨka'utimikiwakai tsɨ kuukuri, hipátɨ yuhetsíe meneitinawe... meneitinawekai kuukuri, mɨɨkɨ kuukuri ""en vinagre"". Ne ta rikɨ paɨ neyɨmɨtɨ nemaama tumiini neneutáwawiri, kename neheinaneni tsiere kuukuri nerekwaní nerehɨawétɨ. Huyetá ne'umietɨ rikɨ, hakeewa nemeiyehɨa, 'aatsí nepɨkaretima. Nemetá'a tumiini neka'ɨtɨ Taatei Kie. Nemakunuatsie nemaama pɨnetsiha'íwawiyakai -Kuukuri 'aku perékwai-, pɨnerahɨawékai. -Hu, nepeikwai- nerehɨawékai xɨanakɨa."

Ne xeíme te... teiwari nepukaxei, ne tsɨ ne'utatsuátɨ nepuyeikakai, kename 'iyaari newaune netikɨ... ne... netine... netiku'eriwatɨ pues, xewítɨ nepukaxei teiwari, paɨ pɨnetiutihɨawíxɨ, kename waníu taweewíekame 'uyeika, tahetsíe heunuatɨ, tahetsíe mieme 'umɨka pɨnetiutihɨawíxɨ, nepenukuwei, tsipanuyɨnékai nepɨtiu'eri mɨɨkɨ niuki. ‘Ariké ta rikɨ reumietɨ kename waníu mɨɨkɨ maawari 'axa ti'ane pɨneretihɨawíxi, maana pɨnetsihekwiinixɨ mɨɨkɨ, kename ne 'axa netiumie pɨnetiutahɨawíxɨ, nemɨtiumaawárɨmekaikɨ, paɨrí, kaakaɨyarita nemɨranutuayakáikɨ mɨɨkɨ, kename mɨɨkɨ 'aixɨ karanuyɨne mɨnetiutahɨawíxɨtsie mɨɨkɨ pɨnetsihekwiinixɨ, 'axa nepɨtiuti'eri, 'aana mɨɨkɨ nepihayewaxɨ. Xɨka 'aixɨ ti'aneni ya 'aixɨ pɨkati'ane ne mɨɨkɨ ne 'aatsí nepɨkaramate, nepihayewaxɨ ri mɨɨkɨ.

Nunuutsiyari tsɨ taame rancho tenekatekai, teerɨta xeeníu, xewítɨ rikɨ muuwa waaníu netuaxie hurawa heumietɨ, ta'auríe heutimietɨ, muuwa xewíti neukuhiiwákai kename ha waníu ke... te'anuhanɨni kename tinekuhiwákai, nekuurí ta rikɨ hetihanɨka tenekɨ, ne ta 'utɨmana nenetɨa, mɨɨkɨ matuaxietsie, makakatsie teheta'axɨaka rikɨ ne, ha kɨxauri netaaráxɨ mɨɨkɨ.

Pantalón xeikɨ́a kwinie karahehetetɨ, kamixa ta xeikɨ́a 'iyá kwiemuxa kamixayari tsimɨwayetɨtɨ, xɨrípa es que nepɨti'uuximayá 'ayumieme, kwinie katitixɨrikeme pɨnetsinake kamixa xeeníu, muwayepupuru xeikɨ́a.

Xɨka tsɨ kwinie 'anuyɨneni xeikɨ́a, xewítɨ waníu watewá petakurupixɨ, mɨɨkɨ waníu wa... xewítɨ tsɨ 'akíteya pakamuuríxɨ, warieya panumuuríxɨ, hiikɨ ke petaxitékie, huutametseeri manukamie ri metaxitekie, hiikɨ muuwa payeka kuxi, ka'uyeiweétɨ kuxi waɨkawa.

Takie tsɨ 'ixɨarari nawá mumaawaríexime tsɨ mɨɨkɨ, haikatukaari heuyewekaku mepenuye'uitɨwa hipátɨ, 'aixɨ ma'anénikɨ waníu 'ixɨarari matinenitsie.

Ne maatɨari tumiini nem... nema'iiwaxɨtsie nekamixa neputínanai, nekaakái tsiere heheekwame netiutínanai 'aana.

Hipátɨ waníu waɨríyarika mepɨyu'ɨ́kitɨa, meyuhakíetɨ, meu'uuwatɨ kaakaɨyarita, hipátɨ ta ri waníu meteutinunuiwá, ya me'ánenetɨ waníu me'anutetɨ hipátɨ metetinunuiwá.

Ne 'eena nepɨkanieriwe nekie rixɨa mepeiti'etsakai yuntakɨ, muuwa, kename mewieretɨwe me'ikuyúruwatɨ ke..., hurawa nepɨkahenieríxɨ ke mɨti'etsiwa xeikɨ́a yuntakɨ mepeti'etsakai xewítɨ wa'utɨa heuwétɨ pu'eximeni nepɨrenieríxɨ, pero tsɨ teewa xeikɨ́a, hurawa yeme nepɨkahenieríxɨ.

Tumiini tsɨ xɨka ka'iiwani kauka 'axa neumayare, ne paɨ nepuyɨ heiwa, nekie nehanuyaka tumiini nepe'ɨitɨarie, kename waníu ne'iti'uutá banco nerahɨawarɨwatɨ , ne'uyɨyɨakatɨ nepeiye'ɨi waɨkawa yeme, 'eena rikɨ neuta'aka ta teiwari kie, neunawatsiyarieni nera'eriwatɨ xeíme neneuhɨritɨa xinuura, mɨɨkɨ rikɨ ta 'ariké ke paɨ netinahɨaweni kename waníu maamáya retakwinixɨ, teukarieya retakwinixɨ mɨnetiutihɨawixɨ xeikɨ́a, pɨkanetsi'u'ɨitɨa ri netumiini mɨɨkɨ, xɨari neiyehɨaka tɨtɨ ri naniuyɨní.

Ne nepanukuhaniwakai xiimeri tsikeerutsiixi waníu nemɨwa... nemɨwahapamiekɨ, 'aana pɨkanetsinakekai, heiwa muhaɨtɨnitsie mɨɨkɨ yeme pɨkanetsinakekai.

Ne ri kiitá nepeixeiya ne, tihauxiname, muuwa pai tɨ nepɨretihauxina, 'u pai tɨ, kiitá pai tɨ.

Maatɨari xɨari hawai kwitɨ pɨka'ikaxeiya, xɨka tsɨ xeíme kamateni, ya katixaɨ xɨka, xɨka kamatiwani, ne mɨixa nepunetatexi ne'iwaunétɨ 'uuximayátsika, 'ariké ke nepɨretima neka'iwaunétɨ ke kemɨneni nepikaxei, nenekuxatatɨ ke ri nehamikuma wahetsɨa.

Ne maatɨari teiwarixi nemɨwaruxéi nunuutsiyari, nekie memuta'axékai waakátsiixi mewananetɨ, keexiu waaníu menanetɨ, hipátɨ ta yuharerutamete tsiere meteuta'axekai, xupureeru, weeruxite tɨ, 'ukári waweeruxi metuátɨ.

'Iitsɨkame waníu kename 'utayɨka meteukutei hipátɨ meputiyuane, waníu naitsarie mɨkakuyeikanikɨ kename waníu yuxaɨtá, hurawa kename meyuxeɨriéka ri metekuhɨawarɨwakai, kename tsɨ waníu nepɨtimarie xeikɨ́a.

Xunuuri kux..., ne kuxi nepu... nepunieríxɨ kaunari meputiweewiwakai nekie, xunuuri meputiherɨkákai, maixa titetewatɨ mepana... mepayehapanakai, mɨɨkɨ meihinátɨ mepitiweewiwakai kaunari, tsikeerutsiixi mepɨwarakuwɨwɨtɨwakai maana, nekie.

Ne neteukari nepu'eni, neteukari 'ukaratsi, kename waníu yeerikɨ ya katixaɨ waníu huwaíxa, xaatá mete'utikwa'átɨ mɨɨkɨ pu... pɨtixaxatákai, ya katixaɨ waníu 'iyá kɨyeéxi mɨtiyɨ... yɨɨrawawe hipátɨ, haxi, weexu, naime waníu mepɨte... mepɨtékwakai, paixaari tɨ.

Taatei Kie nemaama muwiyarietsie Pɨriyútsitikɨ waaníu, xatuuri pɨriyútsitieya, mɨixa neputíhui nekie netihɨɨtɨ, kauka tsɨ nie meteneuyeteteere 'ixɨarari memutiweewiwatsie weiyakɨ, naxiwíyarikɨ tsiere, 'aana mɨixa teputihupukai taxaɨtá, takie.

Waikɨ xɨari, xeikɨ́a tiita temɨteheuheiwe'erie nai tepɨte... nai tepɨteyekwaixime, tiitakɨ mɨtiweewíya 'aatsí tekatemaitɨ́, ke ranetɨarieka mɨti'aane mɨɨkɨ, tsima'anekɨ xeikɨ́a tepɨtekwá'a, tseepá tekatexexeiyá.

Ne paɨ nepɨtimaariwa kename waaníu tawaarí nunuutsi 'ayaní, kayu... katiyumayɨiriewetɨ waaníu mayaní, ka'uyeiweétɨ, pareewíya heuyehɨatɨ́ tawaarí mayaní waaníu, menukuhana, wayewietɨ kename waaníu tawaarí, ya xeikɨ́a nunuutsi hepaɨ tiuka'iyaaritɨ hayaní, ne paɨ nepɨtimaariwa, ke mɨtipareewiwa paɨ 'aatsí nepɨkatimate kuxi.

Ne 'eena maatɨari nemɨnuatsie teiwari kie hipame nepɨwarewei teemari nekie kiekátaari, kename tete'uuximayátayu menetehahɨawékaku. Nepetɨa, ke pauka ri, ke pauka ri nepɨtiku'eriwakai, ke pauka ri tepetá'axɨani xɨa netiku'eriwatɨ, waikɨ, mepɨkuutsúkai, mekuutsútɨ mepayetekai, tate'anuyekɨ ri nepɨtiku'eriwákai, hakeewa, hakeewa ri pehɨkɨ nepɨtiku'eriwákai, keewa tsɨ.

Kɨtsiuri xeikɨ́a, tsepá teiwari hepaɨ nemeu'ane kɨtsiuri pɨnetsinake nemenetatɨkɨní.

Hiikɨ ha xeikɨ́a xɨka nexɨkakaharétɨ 'enereuteeré, 'aana pɨnetsi'utakukwine.

Hurawa hama... wahamatɨa nemutaweeríxɨ mɨɨkɨ 'aixɨ mepɨteku'eriwa, nehetsíe waníu nepeuwaɨre, mepɨyutemamaawie maatsi, huri ne... hurawa nekuurí, netaru, ya katixaɨ wahamatɨa nemayekatei escuela mɨɨkɨ 'aixɨ mepɨnetexeiya.

Matsɨɨwa pɨnetsinake hikuri meukatetɨka, maxátsi meukatetɨka, kename mɨɨkɨ tsiranuyɨtɨká tahetsíe mieme ne nepɨtimaariwakai nunuutsiyari, tuutú yuyuawime mete'iterɨwátɨ mɨɨkɨ hikuri, 'eh, pɨyukuxatakai, 'iyá ta waaníu maxa tsiere tamaatsi kename hɨɨkɨ meputiyuanékai, 'ayumíe ne pɨnetsinake mɨɨkɨ 'ɨkiyari.

Rock memɨte'itérɨwa mɨɨkɨ xeikɨ́a pɨkanetsinake, ya katixaɨ 'iyá kwikari xewítɨ 'inieri, 'imieri, 'imierikɨ 'iniétɨ mɨɨkɨ tsiere nɨawarika pɨkanetsinake kwikaritsie.

Hiikɨ ri ne nekiitá xeikɨ́a nepɨreti'ɨɨxa, kaunari muuwa nepeutawie, muuwa nepɨreti'ɨɨxa nemɨneti'eekwatsie, tsitipapáɨmeme netiti'eekwatɨ.

Ne nekie hakɨ xeikɨ́a mepɨtehetihauxinakai, xapuuni pɨkahexuawékai 'aana muuwa.

Ne Doctor nemayaní pɨnetsinakekai xɨka netiuneti... ne... netiuneti'ɨ́kitɨanike.

Yaxeikɨ́a tsɨ rikɨ tuupíkɨ́ waníu, winiyarikɨ, 'ɨɨrɨ́kɨ mepɨwatakukuyakai waníu.

Huteikɨ waaníu México 'auríe, Los Berros reyetewakaku nepanutɨa, muuwa ta Harakuna peyema, Chapala hepaɨ pɨre'ane muuwa nepanutɨ́a ne, 'imatɨrieka muuwa nepanutɨa.

Hiikɨ nemɨwayekatsie waɨká pɨnetsinake maatsi, muuwa pɨnetsinake waɨká tsinemɨkatikɨhɨawarɨwakɨ, wa'atɨɨ́tɨ nepɨkaxani'eriwa muuwa nepɨtinematé, nekie hepaɨ nepɨreu'erie, waʼatɨɨ́tɨ xapatuxipa nepɨtiuka nepɨtinemaaté ri muuwa.

Nemaama xeikɨ́a pɨnetsi'uka'atetsipiwákai ne, xɨɨnáitsɨ pɨwarukaxɨnakai nemaama.

'Aana tsɨ rikɨ nemamá makamuríxɨtsie ta, 'aana xewítɨ xinuura neneupareewi kename waníu nehetsíe mieme tumiini kawauní haitɨ nene'ini, nehetsi'anutiyeka kaxutsie, nehetsíe mieme neitáwau tumiini waníu, mɨɨkɨ 'aana waɨkawa wakie, ke mɨ'ane tsɨ temɨwamatekai wakie tepanukɨ́ mɨɨkɨ, hawai teheye'axɨa, hawai ta, hawai ta, hipátɨ mepɨyetuayuakai de a 100, 200, hipátɨ 50, 'aana 27 mil pesos tepɨkɨ'ɨi xeitukaari.

Ne nunuutsiyari waakatsixi 'iwaurikaya tsipɨkanetinakekai, xiimeri pai tɨ nemanukukení muhaɨtɨnitsie, ne'unautsarɨmetɨ nepɨkuyeikakai, mɨɨkɨ yeme tsipɨkanetikunanakekai.

Ne teiwari kie nemɨnua kename netineta'ɨ́kitɨani neti... netinekɨhɨawétɨ secundaria, ke paɨmexa manuyetɨa tsinepɨkaretima ri, nepenyana... nepenayenɨ tɨtɨ mɨɨkɨ tsɨ secundaria, 'aana tɨtɨ ri 'eena nepunehayewaxɨ.